Naꞌ xne lëꞌkga zaku diꞌltse gikma gak idzëꞌma guꞌn nakma lëꞌkga xkiꞌn <noise> guꞌnnma gilxkab wen wen loxna lëꞌkga zaku.